Dòppo ësise arenâ in sciâ riva do mâ i mainæ se son sarvæ perché son arreiscii à chinâ da-o relitto e an attreuou in sce l'isoa unna popolaçion molto amichevole ch'a l'à portæ inte seu capanne e an conosciuo o re de questa, de questa tribù.